عشان نغير إطار سيارة أو في البداية بنجيب السيارة بنحطها على سطح مستوي بنرفع السيارة بالرافعة بنفك الصواميل حقة العجلة. بنزل العجلة القديمة وبنحط مكانها العجلة الجديدة بنثبت الصواميل و بنخفض السيارة و وكده تمام بعدين الدراجة كيف بنسوي؟ كمان؟ بنجيب الدراجة بنقلبها بحيث تكون العجلات للأعلى بنفك ال- القديمة وبنحط الجديدة وخلاص.